ס'דא חיות וואס האבן נישט ליב צו רעדן מיט קיינעם און בלייבן אליין. ווי צום ביישפיל די פאלער בערס, אדער אסאך גרויסע קעץ און זיי בלייבן אליין און רעדן נישט צו קיינעם און זיי טרעפן עסן נאר פאר זיך סאו ס'בלייבט א גרינגערע ארבעט פאר זיי.